दु हजार उन्नीस भी मौके वर्ल्ड कप खातिर याद हवे, जेकर बहुते इन्तेजार करत रहेन मैं, लेकिन ए बार भी भारत के टीम हार गइस अउ मोके बहुत दुख होइस।